न्याय शब्द लैटिन भाषा के शब्द जस्टिस से लिया गया है। इसका मतलब है बंधना या एक साथ बंधना न्याय। निष्पक्षता का प्रतीक है न्याय को एक महिला के रूप में भी दर्शाया जाता है। न्याय से जुड़े कुछ शब्द ये हैं इसाफ़ नीति हक बात उचित बातनियम के मुताबिक। बात सदसद्धिवेक विवेचनपद्धति प्रमाण दृष्टांत तर्क आदि से युक्त वाक्य।